ña kuu mii ra ñaa asiti ra sitiun ka tyi kò´o taku ña xa´an a´ra ko kò´o kona siani ri yo kò´o nta sanana ni sa situn ntiu ta keentiu kuantiu sukuilla a ntixinu a sa sii´ntiu lua´ra sa sitiuntiua sa´ntiu ntivi xa´an sa ntatyantiu lu ntutyi ka sa ñaa mia´ña sitiuntiu ka kuu nte siti ha nityi ko kò´o na siani kini ha yoo tava na nintiu xa´an ri.